Ny fomba fandrahoiko ovy a dia misy karazany: ao a ny ovy a endasina atao frity a, de ao koa ny ovy andrahoina amin'ny hidina de voasana de potserina, ao ihany ny ovy a zay tetehana de atao fangaronà hena na ata fangaronà zavatra hafa.